sarren laganii ak ishinii onisun midafet ishenenii wot biromte yaati ak ishin sagale fa won wolba ak ishin wolin midafet mal ishin akaasii grupuan yaat malsunii wondansa midafetiey, yonkunii won sun hihammati woishin gargar tilifteet wol hindargetu ak suni hason hihamata ammo woishin akunsun yaat dansa mal sun dubinii ak cholle ijemti.